Ndikkina mi waawi ɗonnoogol ko ngoodi faama walla waɗde yimre ngol, miɗo ɗonnoo ko yimre ngam mi njogortu ɓe daɗi nder ɗoo jammaaji ngal. So mi waawi waɗde yimre, mi waawi semmbude ndiyam ngam ngam waɗde njamaande. Ko yimre ngal waɗa ngal waɗa ngal heɓi jam e nder